Rí niphóxo̱ꞌ ri̱xi̱íi ikhaa, <hesitation> rí nipíduun rí ni̱gu̱ma mújúun ni̱gi̱xi̱i̱ awúun ikhaa <noise> ajua̱nꞌ ngúwán, ikhaa rúꞌkhue̱n ni̱gu̱ma mújúún ikhiin, ja̱ꞌnee nána̱ a̱ꞌgui̱ꞌ neꞌne mújúu̱n ñu̱u̱, neꞌne mújúu̱n ñu̱u̱ xubi rí ri̱xi̱í. Ikhaa rúꞌkhue̱n niphó añaxo̱ꞌ wakhíí rí ri̱xi̱í, jamí xúꞌkhue̱n máꞌ ga̱jma̱á máꞌ g <hesitation> a, niwán máꞌxo̱ꞌ tháan ikhaa, <noise> gúwan mangaa, guwuun, <hesitation> gúwan niwánxo̱ꞌ, jamí xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa iya xkawá, <noise> rúꞌkhue̱n niphóxo̱ꞌ rí ri̱xi̱í wakhíí.